कुत्ते की सारी नसलों बरबर मितरवत होइना। पीआर नैस्लोन एसबी बरबर माननीय। या जो कुत्ता हो तो आदमी को सबसे अच्छा दोस्त हो। तुचा आदमी का आदमी भी होइना दोस्त जोचा कुत्ता होन। या जो आदमी के साथ कुतो भी होलो तो टुच्चा धेट आदमी का अपुइच भी होइना जुचा कुतेच होन।